Estee ät änhpa't este bueno por supuestamente tiene wa'tyä anhu ocho horas, pero ät änhpa't por vece las diez las diez y media, entonce änhpa't como siete horas, por que jyo'pi'k tiene ja'ku't minu ntzäki ku'twisa'ku wa manhupä pät tza'mojmä y tiene ja'ku't ntzi wyaye, tiene wa' ntzi 'yane, wa'ku este nyanhupä' jiko', ät tiene wa'ku't sau namtzuti jiko äj nta't änhpa las ocho horas.